Bueno este nja iin iin ndaka iin compañero iin amigo este titni titni ka'a yo'ó akuu akuu este, iin muchacho nani enrique este iin yo'ó ta iin treinta año iin yo'ó inka compañero zacaria iin yo'ó de iin cuarenta cuatro oya'a este iin yo'ó tekude ramiro iin yo'ó ndenda iin unidiko uxi uya'a.